මම අඳින්න කැමති <hesitation> විශේෂිත ඇඳුම් විලාසිතා ගත්තොත් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> මම ගොඩාක්ම කැමති <hesitation> ඇඟට පහසු ඇඳුම් අදින්න. ඒවා අතර <hesitation> කලිසම් අඳින්න කැමතියි. <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ෂර්ට් අඳින්න කැමතියි <hesitation> ඒ වගේම විශේෂිත අවස්ථා වලට ඒ වගේම <hesitation> මගේ <hesitation> මට ආස හිතෙන වෙලාවල් වලට ගවුම් අඳින්නත් කැමතියි. ඉතින් <hesitation> මෑතක ඉඳලා <hesitation> මම ගොඩාක් අඳින්න කැමති ඇඳුම් ජාතිය තමයි <hesitation> ලිනන් වර්ගයේ රෙද්දෙන් මහපු ඇඳුම්. මොකද ඒ ඇඳුම් ඇඟට ඉතාමත්ම <hesitation> සනීපයි වගේම <hesitation> පෙනුමෙනුත් ඉතාම ඉහළයි. මට <hesitation> මේ <hesitation> කාලය මුළුල්ලේ ඒ වගේ ඇඳුම් ඇඳලා <hesitation> <noise> ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඒක නිසා මම හිතනවා <hesitation> මට ලිනන් වර්ගයේ ඇඳුම් <hesitation> ගොඩාක් හොදට ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් <hesitation> කලිසම් <hesitation> ෂර්ට් <hesitation> ඒ වගේම ගවුම් වලට අමතරව <hesitation> විශේෂිත උත්සව වලට <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> විවාහ උත්සව වලට <hesitation> වගේ <hesitation> උත්සව වලට නම් මම සාරිය තමයි අඳින්න කැමති. මොකද <hesitation> මට ඉතාම ලස්සනට සාරිය ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මා <hesitation> ළඟ ලස්සන සාරි ගොඩකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා <hesitation> මම සාරි වලටත් කැමතියි.